Ôtran'ny mandry agnatin'ny hôtely amin'ny tanagna misy anahy a. Amin'ny mora aloha zao zany no zakaiko ekany. Eo amin'ny mora dia eo amin'ny telo alina, dimy alina dia efa afaka mandry ianao amina hôtely. Dia eo amin'ny hôtely lafo ndraika amin'ny tanagna misy anahy a dia eo amin'ny iray hetsy a na iray hetsy mahery bitaka eo no zay vao afaka mandry amin'izany hôtely zany.